<hesitation> Brushing zany a <hesitation> fagnamegnana randrana de izy io an mandeha courant, de atsatokanao amina prise fogna izy de misy bouton mamelogna ananjy de mamoaka rivotra mafana de igny ataonao akekin'igny randranao de igny avekeo mahamegna ananjy mbany tsy mahamegna ananjy.